गढ़वाल मा मैक्सिमम बुरासा फूल वांडा बुरास, गुलाब ची गेंदा छिन और प्यूली का फूल भोत सुन्दर वॉन्डा गढ़वाल मा अर येसे से ज़्यादा ता मीते भ्रामकमल आजकल भ्रामकमल भोत खिलया छीना।